انا عندي خلفية وفكرة عن الزراعة بس معنديش خلفية في زراعة الحدائق. لكن عندي نباتات وعندي ورود زارعاها في البلكونة ابتاعتاي. لان انا باحب نزرع النعناع وباحب نزرع الصبار، وعندي خلفية عن زراعة الورود لأني عاشقة لزراعة الورود، ومعبية البلكونة بتاعتي بالورود بالقصريات اللي فيها ورد ونباتات. وكمان قبل كديه زرعت ريحان فعندي خلفيات بسيطة عن زراعة الورود والنباتات.